Eryokudya binkukuda kudya eryinoogizire ku naakuba nyine esente nkabire nimbidya nka buriizooba ninga nk'ahaanyima ye- ye- ye- y'okwezi ngidyemu nk'emirundi eshatu ninga ebiri mbwenu okundaayehurire ni nk'enyama y'empunu konka ka neenura, k'okwenda nk'okugiteeka bwena mbwenu neenura niyo nkureeba nenkorera kurungi, enuzire.